Oikovaera mopeti mbia políticope jaeko guinoitako añetetereve mbae ikirei oyapovae kiapeko oyemboita oïvae, mbaerako ojo jokope jae oñemomete oyapo oï, jare jokua oñemometevae oyapotako, erei añave rupi mbaetima jokuae <hesitation> ñemomete jupi oiko opama oyeayea, jaema jaereta oyapo jokuae iyeipeguarañombae <noise>